خمسة عشر واحد ، ثلاثة عشر اثنين ، اربعة عشر ستة ، اثنة عشر أحد عشر ،عشرة سبعة ، خمسة ثلاثة ، ثمانية ستة ، أربعة ثمانية خمسة ، واحد ثلاثة ، تسعة أحد عشرأربعة عشر.